ilíbi màoóɖò lèe màa ówó ba kpalí ni átrèlíbi màa ínɛ nono nì ànyìku úni búni bonyo ún sú í ná fía ígbɔ búni ba bàni íɖò. Úni kile ba koaú ni ìtítímaa, kàɖi ùú kɛ, ú nàfá ni aliwa ùɖà úná wa zìlì nyo ɖɛ́ɛ, ú nàá zìlìnyo wulé, ígbɔ ún tià ákà, ú nàa zìkɛ̀, úr nà zì fà ni, ú náa zìlì nyo. Ówó bà zá ya iku lɔ nìbìà ɖɛ́ɖɛ́, ìzè kɔ zé zi wa ɔfɛ́ maa, ù wà bàni iɖo lɔ wulé. Elí lɔ kéɖi kile ká, ùú kpakplà kpíìm ani <hesitation> ùú kpakplà, ùú nya kpíìm núùɖùtɔ̀ lèe fù ani kɛ́ màa nyo ówò nìnɛ̀guɖi maa, búna bàni íɖò nyo ɔtí búni ba gblɔ, ɔtítuɛ bú nàgblɔ́ bú nàá nì bàni íɖò bua kpíí, ìyìzà nɛ̀ ówò nyo, ówófe ãtɛ́nì lɔ bìini tè íɖò lɔ ɔ̀ɔ́dò po anyi awu ɛ́ɖí ówó mùni ɔtijɛ̀ɛ́ búni be ni bàní máàni sú máàni na k̀pàkplà kpíìm ú nàá kpe gbajàà ígbɔ bú nàka bùú nya úni ɖí bulíbi lɔ màa ke ɔfínɛ̀ ɖàa kpalí míìnyi ɛnɛ́. Ànɔ̀nɛ́ ká nyòo óɖo ɖeɖe gàké inɛ̀ ányìku <hesitation> ówó ba nɔ ni jì sásrá, jìsásrá lɔ buni bonyo. Úni í ná fía ígbɔ búni ba míìɖò. gáké ùúnyimi ani bìà bèe fi ányigbogbo lèe jìsásrá lɔlɔ awu búni ká be fí.